Pues ajlüc xowayey uej ajlüc es tenajngwow tixim ajguiey xonawet pues ambeol nipilan mc jnej tuan ajüc squi mquit üch tuan napacüy nipilan tuan apiüngüw quiechaw nipilan ajaganeow chaw de os agey arang nipilan majlüc najnej ombas para ngo miün andeowüw porque nganüy xowayey monguich laago mangiüm manganeow chaw ng mandiüm müetiw cüet tixim perguey najnej para matangüw najnej porque nipilan aningüy más natang nipilan pues pur ajgiey saetiün ningüy y pues ajmond ümquit pues umquic pues naw ningüy porque quic nam ningüy üet os nng müt cuejcuejantam najnej atangüw peres se anoc najngwow de quit pues ambeoel nipilan tuan najngwow cüet najngot tixim neaw anguey porque püetiw acuejcuejantam monguich laago müetiw nganüy cuej najnej lango mangiümüw fruet por olonoc acuejniw nguiey arang mal micuerp nipilan pores ndoj nipilan axomandeow lango majlüc najnej porque ngo müt najnej acuejniw ecambeol loquiey sajiüran ningüy y sajiüran aumquich sajiüran tixim sajiüran cüet ajguiey najnej y aguiey ambiol nipilan para majlüc najnej.